සීබ්‍රාවන් සහ අශ්වයන් අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනස්කම් ගත්තහම ඔවුන්ගේ වර්ණය තමයි ප්‍රධානම වෙනස්කමක් විදියට කියන්න පුළුවන්. සීබ්‍රාට කළු සහ සුදු පාට තියෙනවා. අශ්වයන්ට <hesitation> තද දුඹුරු පාට, දුඹුරු පාට කළු පාට සුදු පාට වගේ විශේෂිත වර්ණ ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ වගේම සීබ්‍රාවන් ගත්තහම ඒගොල්ලන්ලන්ට කටකලියාවක් දන්නේ නෑ. නමුත් අශ්වයන්ට කටකලියාවක් දාලා ඔවුන්ව පාලනය කරනවා. ඒ වගේම සීබ්‍රාවන් ක්‍රීඩා සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. නමුත් අශ්වයන් ක්‍රීඩා <hesitation> සඳහා පාවිච්චි කරනවා.